رادار د څېړنې لپاره موجونه کاروي چې د هوا یا فضا له لارې خپریږي. کله چې دا امواج له یوې شیبې سره ټکر وکړي، دوی بېرته د رادار آلې ته راستانه کیږي. رادار دا بېرته راستانه شوې امواج محاسبه کوي او د دې په اساس پوهېږي چې شی چېرته، څومره لېرې او څه ډول دی.